Eka. la misy tokoa moa rolahy ñy fia afaky mapitombo ñy vatany ho bevata: -Manahaky anizay ñy fia atao hoe: "piphère " zao. fi'eo mitombo ho bevata zany aminy ñy fitsintsifany rivotsy, na tsioky na ao na fitsintsifany rano ao añatiny vavany ao, ka mitombo amizay zany mba hiarovany ñ'ainy aminy ñy fahavalo.